to'a yidi a fadda a leuru pat latta ko'a faddi pat sai a winda ha derowol a resa ko'a soodi pat sai a vinda naira noi a soodi yende dai a soodi dhume a soodi sai a vinda ha derowol a vinda ko'a soodi mai sai a vinda chede mai so to leuro timmi sai wara jododha sai kauta lissafi mai sai laara noi on faddudha nonnon a andat no'a faddi ha leuru